Ku ma riidi pääle mõtlõ, sis tulõvaq mul õnnõ hääq mälestüseq, selle et ega riidi om nii hää päiv õnnõ tuu peräst, et järgmäne päiv om vaba.